स्पानु खाओ आंणु परंपरिक जातुनू तेला्ंग, समुद्रि भोजाण आई मसाला तांग एह्ह मसाला तांग एई ब्लैन्स उनुथा अनुभव प्रधान लांज्या तो हुडू तांगेस्स हुजु फेमस ले तो। हुझु किशांग खिमा मुख्य रूपस शा, राल आई ताजी सब्जियाईं निज्या। मुख्य व्यंजनो पू खिमा किशांग पैई पैलिया, तप्स, गास्पाचो, तोद्रिया, स पनिलयोला, जेमों, चोरोस देशके चीजे तोश। आई हुझु डेजर्ट रंङ मिठगाईओ पू खिमा चुरोस्स, तुरमा, फलों, वूर। वोरं देशके चीजे तोश। आई तुंगमगू किशांग खिमा स्ट्रिया, सिटिज्ज़, रिओखा वाइन, होर चाटा कवा देशके चीजे तोश।